زهرة الأوركيد أحب زهرة الأوركيد شفتها في معرظ زهور محلي ،كان في تنوع مذهل في أشكالها <hesitation> ألوانها. الزهرة كانت فريدة مبهرة ، كان لها ريحة جيدة ،كانت أيضا <hesitation> عناية بالتفاصيل في هذا المعرظ ،خلاني أندهش الصراحه هذه اللحظة خلتني أدرك جمال الطبيعة ،أهمية أننا نحافظ جميعا نتعاون جميعا علي المحافظة علي الزهور والورود والأشياء الطبيعية